A dady ah saode te hipetraka anao fa afaka mitsangagna zah de mipetraka am placeko aketo anao, <hesitation> tsy magnino aby, <hesitation> zah ne mbola matanjaka ai, na mitsangagna ary zah tsy magnino sady zah koa efa tsy ela hiala kaof tonga aloha arôhaony zah io de efa miala donc afaka mipetraka tsara am placeko aketo anao.